Asbob turlariga keladigan bo'lsak, pichoq-sabzavot va mevalarni to'g'rash uchun, vilka, qoshiq, qozon, tova, <hesitation> demak, mikser-aralashtirish uchun, <hesitation> changyutgich, chopper, maydalagich <hesitation> grill panasi, listlar.